Ndikkinami mi yaha be debbo am ngam debbo am do kanko mindo wondi egaa jooni haa abada mi maran bikkon mi andan kala ko o mari haaje pat o andan kala komi mari haaje pat, amma soobiraabe hande e jango wawan min wara min sendira.